Saʼat hinel waqit albakhadam fihan fi bikantal khidime fiddora, fiddora ma bifut saʼat khamsin wa talata, wa albadalaat al biyanduni lahan fissana fi biyanduni badalat tineni bas fi bikan khidimti, dibas albada.